मेते कुछ देशु नाम पता छिन जन की हमा भारत वेगि अमरीका वेगि अर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिआ ,फ्रांस ,जर्मनी वेगि हमा चीन ,रूस अर कनाडा।